<noise> Mi raɓɓitai yiiduki e yimɓe mauɓe, mi yaha kaural e mobgal maungal fu ngal ɗun waɗi nder jamanu ɗun. Mi windai mi resa pat komi yi'I, ko mi nani e ko mi ekkiti gam yeeso.